Fe ɛkʋɛdi dʋ kʋ wafɔno sʋnʋ ʋnʋkʋ kɔlɛɔ ɛtʋfʋe alʋwa lekele ɔlɛ mʋ itsʋ bʋa wafɔno sʋwʋ ʋnʋkʋ ɛ tatɛkʋɛa ayɔkesʋwʋ ʋnʋkʋa yakɔsʋ nʋ itiɛ wayɛkʋ mɛ ɛkʋyɛ wani akɔ neki akɔnatsitʋ wʋ nalʋkʋ ɛdini ɛdini akɔnatsitʋ wʋ nilivli ɛdi afɔnadʋ alʋkʋ ayifo kawʋ kpetsa kayɔ tatɛkʋɛa kɔkesʋwʋ awɔkabʋadʋ nalʋkʋa mɛ yakɔ sʋnʋ afɔnazɛvi tatʋ ili wani fʋefa ili afɔna dʋ ivili ava kawʋ kʋtatʋ itiɛ bʋakʋ ɛnasʋnʋ tatɛkʋwani kɛyasɛ alʋlila mɛ akɔsʋ nʋ ʋsɔdi afɔnefue bomʋ tatasʋɛa akɔnezʋ alʋ ladʋ alo akɔ naka kalʋ nakʋtʋ naya nʋ alʋɛtʋ mɛ tatɛkʋɛta abʋɛ nʋ kanʋ kʋ kʋ yɔ na nɔlʋ fa kʋnesʋwʋ awʋ ilivliyɛ ava awʋ alʋkʋɛ ava itiɛ kekesʋwʋ bila kaxɛsɛ nalʋ la mamʋ nʋ nʋ ʋnʋkʋ nafɔsʋ kɛ alʋkʋ mabʋɛamʋ kɛ alo ʋnʋkʋli mabʋɛ amʋ amʋ kɛ mɛ tatɛkʋ sowʋ alʋkʋ dʋɛ alo tatɛkʋɛ kaf wakɔ nabʋɛdʋ nalʋkʋɛ kɔlɛ mʋ itsue abʋɛnʋ kʋyɔnaza nɛyi nɛyi.